डेजर्टलि जनावर दिसाचा गर्मेक लागों बिल्लानी रवतात। जनावर आपला वस्ती खाइ पानी आनी खान असा थाईत करतात मगे तेंका चड त्रास जावपाक जैंना मानां।